Injua ho ko an diyamni, do paesan diyam ondaga ondaga kumaga. Diyam diyam ga paesata mambool ovru ta ondega hadada wa man do dasa besembe. Sembe mambool ho ko ka ondaga kohite ko bo generator to be ummi ni.